د رطوبت کمونکې آله د خونې او یا هم اطاق څخه هوا را کښ کوي او دا هیوا بیا په دې ماشین کې د یوې یخي برخي څخه تیریږي. کله چې دا ګرمه او لنده هوا تر دا یخ ځای تیریږي، نو په اوبو بدلیږي. د باران جوړښت هم داسي وي، چې لنده هوا کله یخه سي نو مالیکولونه یې سره نږدې سې او په مایع حالت بدل سي.